Kaisa kok sanai vibrate air bai khorang tubuo. Aboni bisingo coil ni tar bai cone hai khe wngwi tongnai tei magnet wngwi tongnai. Coil ni bisingtwi light thwngwi thangkhe abo magnetic field swnamnai aboni bagwi coil tei cone kwplaisa khe thwngwi thango. O movement rok no nokbar no push tei push khaio sound wave swnamwi chini khukni thani phaiwi tongo. Vibration ni phan wngkha pitch no swnamnai kwplaisa khe khorang kotor wngwi mano. Speaker ni size tei manwi ni khorang ni kotorma tei kaham no swlaiwi mano. Speaker rokno phone TV radio tei concert o swnamjak abo chwngno salbrumni langmao rwchapmung kok sana tei kwbangma khorangrokno khnana bagwi chubachu khlaio.